Si mi parranu di battarìa in sensu ginirali pensu a na battarìa di cannuni, oppuru a na battarìa di pignati, oppuru a li tammuri chi sonanu nta l’orchestri o la pila chi ‘nvintò Lisciandru Volta. ‘Nsumma dipenni lu discursu chi si fa mi veni ‘n menti na cosa diversa. Putissi essiri puru fari battarìa, pi significari ca qualcunu sta facennu vucciria.